̀Akɛɛpǝ we pɨ lǝ́ǝ pɨlɨ otuyǝ mɨ dumurǝ rɨ wɨtɛɛkpǝ wǝǝ kuroŋyǝ, mɨ afʊpǝ mɨ, mɨ apɔɔkɛɛmumuŋpǝ we pɨ kpii rɨ bɔɔrǝ, pɨ ŋ mɨ ko pɨ ŋ wo enyipǝ lo otuyǝ, pɨŋ mɨ nuuru enyipǝ le ekperiyǝ, pɨŋ sǝǝrɨ pɨ la amɔɔrʊi mɨŋ yáa caŋ mɔɔrʊkpǝ pɨ ŋ ceeni mɔɔrʊkpǝ rɨ atɛɛkǝ. Pɨ ŋ mɨ nuuru nɨ maŋkelǝ. Kɔɔyǝ ŋwe lǝ́ǝ sǝǝrɨ otuyǝ rɨ atɛɛkǝ ŋ mɨ sǝǝrɨ la siɛrɩwǝ, mɨ sǝǝrɨ le esiyǝ, mɨ sǝǝrɨ maŋkelɨwe nyée sie wǝ.